Ka uchitu jna uchitu jna la guyaa la tema ba ku yaa are sikon ba ngaaku a chujni guya la tsinga ba tatesingaa tatetsinga ba la jee ba sitsee ba la ja jakubi la eu nue datee bats'eba la ja chujni bi la nch'eba rugaa ru xruingi na ba pero como listoon na me jai bathjo le jea a binthaa ndejoo jee je'a bina'o ja'an ndaba bingayaa kjue bathu la orale anyu ndaroa ba ux'ee ba ngain nchaora ba yaa le ti kjuin oleejai bitjanya ba ku ke besee ba la bitjanya ba tu pero yaa dinga la guchi tujna la undanixra la undanixra rika ba guya la rika ba undanixra guta'ie guta'ie la ku a ku. <hesitation> nge kungo a na la ixin ngo kjon unchee tja guyaa la xi tayee la ba ngue yaa la tindaa ba nthaa nthaa tethje ba la ko e dikao ba dikao ba la pero mas si dika yaa ba pero tjee ba tsjin tjee ba nda ia inda bitja ndanyee yaa rion ntha ntha thee beni meno porque je'e ba la venenu'a e ba la je'e th'e nda theba nda theao ba nthaa yaa la unchee tja tes kase animal peligroso <noise> porr ejemplo its'en la tsa'xe yaa la the bithejua thani nthaa uchaxe la ko ti nchixi nchixian laxre en yaa la yaa la tinga yaa tka yaa la da tingii kjaa yaa pero nuchixin ka e kja nchengi ka pero nchi ntha nchera nuxisin yaa la ee la ra ncha cree la mas simabee ba ro lisii ma yaa nchixin laa ko ti ko ti ja'an a ti <hesitation> saxen ko ingo xan.